Makanan yang bagus buat mate, ya. Kalau kata guru sih, wortel. Tapi pernah gue coba, wortel ini iris-iris. Tapi kalau gue pikir-pikir, ya. Orang seseringnya makan wortel juga kadang-kadang. Yang pakai kacamata ya kacamata aja. Ini gue pikir yang ngaruh dari mana nih wortel. Katanya bagus, jadi jus bagus. Tapi waktunya lu, ada yang bocah juga waktunya pakai kacamata ya pakai kacamata aja. Kadang gue bingung nih, vitamin a adanya di mana sih nih, kayak peneliti-peneliti kayaknya gak jelas juga. Apa gara-gara apa sih, gaya hidup bocah sekarang kali ya di hape mulu matanya. Jadi pada kena gitu. Ya gak ngaruh juga sih kita banyakin wortel. Kita makan satu ton, tapi lu liatin hape sampai 24 jam, ya sama aja, mata lu boncos-boncos juga.